Taldrikkõ um ja mitmõ suurusõgaq. Ummaq väikumbaq praaditaldriguq ja suurõmbaq. Ja sis ummaq väikuq sääntseq alostaldriguq vai tsäi- vai kohvi- <hesitation> kroosi alaq käüväq taldriguq. Noh, naidõ jaos naid pruugitaski sis vastavalt.